Kuwenagiliza kuwenagilija kozo ndiako okutoka lika nolumbi nanga nokusagwa bhuogi ehhh okutoka lika nolumbi nanga osagu yonja kojo ndiako wekaka

Kikikolaga bhinjo sigikilia eti bhikikabhi bulofu ndiako njo kakutuka nanoko asoboki dhukiliana nkpa mindiekina kedha mikia mbuka mindia akutuki nanoko asoboki yaki kowa nkpa mindiekina abikise bilemeji

Ali majima kojomba mili akibhikisagha npinduka syahuwa kakyalo ndyekina kojomba mili akibhikisagha nsiya adhuwa mbula dhuwa dhokai nanga mili injo akibhikisaga mbula kakyalo

Bizibu ndia bhakpa bagheku bhakiana kagogwabili kubhe sabho kima ndi bhakaibi adulu nibha kibhugieti manya ebho bhandi bhaliba ndibhakali bhaliba njo adulu kizibu ndikili nai kagogwabili ndiasu kawa bagheku

haaa lika na benibe kili na lika ni kibhindiagibe kedhatu demaibe ndikibhubhalya bhaniki yabho bisaku tonye

Kili na mbulu poni bugwanimbe, binyobuwa, bihimba poni kugia akuhumbaga ka tiko kabha nokoliki nosagu bhuwaiku.

Bia bhakpa ndibha kivugaga kabhaibi vuga ndia kebhali bhakivugiliaga matoka kedha piki piki ka sipidi ndie kesalo bhakpa kebha kabha ki kitombililiaga bigendelelwa ndia ali ka ngudhe sa zibe eti ovugili ka sipidi yoho odoi ka kona kedha ofolowinge mateka ndia ali ka ngudhe bia bhakpa kabha kitombililiaga injo bba

Akukukonia lika noibi bwomezi ndiako nesi atelemio ndio koli na ndwali ka kozo ndiako

Injo ali nanga imamoti na kubhotu na iba ndioli ka kolai ali bhoni abhongia kedha kabhongi kabha na bhongi akidhuwa ndulu bhakpa ndibhetolo nabho bhaibiliane bhakole ndia ndia alibe.

Bia bhakpa bhakiyaga ka kola ka katiko andulu bhabhundilie mbula kadhoka bagube lieli ndiabho ndia kebhali bia bhakpa bhakilikaga nibhabgei saba Luhanga eti abikise mbula andulu bhagube lieli ndiabho

Likilia zomba mili ndia tukililiku ali kyanda sa mani ka kyanda ka kyada nakitukaku inja

Sa sukali ndia akibikisaga kabhondo ka bwomezi ndia nkpa adawaizi mbuka sa kabhondo kadhoti

Bizibu ndie nikoliliku ali eti kibhufwelu bhakpa biabho ndibhekina bhakuwa nibhakina nibhakieteha ndibhekina nibhakibhunukaga nanga basi tumai na takisi bika tamai na dhetaga tetisagai sini sini na tetisagai na sipidi

Bhakpa bhasemelelu bisabe kikalo kindia bhakilika somiiabho andulu bhaibe eti kikisomiliqga moisi tolo eyo ne eyoho

Nti busumi uponi bhakilikaga ka ndongo ukaka ukaka ukaka ukaka okuziba nti nalikaga kalibe mindia akikabhaga nti alike na daki akibhaga bizibu ukaka ukaka ukaka ukaka

Buzibu ndia kateka andi ndwali nabho bhaktokaga lwala ndwali tabhi ndia halwaye ndi ha bhagbei kolabhobe kizibu ndia kebhali andi pesiabho mpela kedha musala ndia kakinganani na mulimo ndia bhabgei kolai

Makulu kikikutungaga tukai ka ledio kama simu na ka nanoko nkpa bika toliako ndia akibha nabgei fuwaiku

Nkipesiaga libho lyaga bhakpa ndi bhamo nkipesiaga adivaisi nkipesiaga businge Kiki giaga nti kikole mulimo akikipesia sente

Bhebembeji bhasu bhakoli mulimo mabhika nanga sigikilia eti ndiako kubhanja bhakyegesi dini, ndia kebhala bhakye bha bhalia kiya kamumaiso somesabe bhaniki ndibhasu ka bigambo ndia agbananibe dini injo nakikiyambabei ka bhebembeji ndibhasu injo konyelasu

Okugiaga mbokoti minjo eti antange miki mindiaki adhuwe kweyungabe bhaniki bhatua luzu luzu ndibha anga bhakiya luza miki mindiaki atandike kola kima maluzukana ngoku nabho bhagbei kolai ka kyalo kenjo

Libho mabhonga mabena kikitunganga mbula naladhoki kolegia na ka tapu tapu kabha nalibei bia bia newe okutungaga libho mabena

Ka ngongwa mbili ndiasu bhakantagia nkali kedha nsika naloli mpale bhakizibaga zidhi nanga ngoye injo bhakalib ne ndia bhaluku kenyanagi ati nkali kalola ndia bhaluku ali kakopa muliye ndia kali ndiaki

Bhakitebhejaga njili sa nkulakulana bhakiegesaga bhakpa eti bhabhe na ngeso ka byalo ndiabho bhakikiegesaga kima sa buyonjo kibhe nai bhakikiesaga nangoku kisemelelu bhundilia inji ndiabhesu

Bhobisa kisomo kagogwabili ndia bhenu moti ali kyalo njo akibhaga ku nkulakuna ndia kebhali bhuli nkpa poni Aki likaga nabhuti ati eeh mejo bhasomia dhubhi bhukubhaga na kitinisa mabhadha

Ali kabha ki ki nankana bhia kibbau andulu obisebe lieli ndiako hhh otelemisebe bhanikia guinia sebhalisio kikiliaga buhunga kilia mucele injo andulu ndiki bubbau kedha kabada obisaku lieli ndiako nanga kala kuhumba

Gia eti ngudhe ndiasu mamadha ka Yuganda ndudhe injo kabhongi bba kandi na bhakpa injo bhakivugiliaga ka ngudhe injo bhatamili mwenge bhakivugaga bhanu mwenge

Ndwali sa kolona asikisia mbusa kima sa busubuzi nanga nkpa yakadhetagage yakayage bhuwa kima sa busubuzi sumba kima kedha sumbesa kima busubuzi asikia mbusa sini sini

Kabha ndie kili na lieli ndia akinidhakia nikisumbaga ndietolo kedha niya namusa na kola na guba lieli ka tiko

Ali lika nikikodha bhanikia koko ndia bhesu nikigia eti kilunganise kikolilie imamoti ka gulupu ka kyalo kenjo

Mugaso ndia aliku okulikaga noibi bwomezi ndiako atelemi bhoni kandi okulikaga nowesigi nkako oti bwomezi ndianu atelemi kulungi kalibe na kima poni poni kandi kalibe ndwali injo sa kabhondo

Lika ogako akidhuaga ndio kolumbi kulungi nanga bhakpa kibĥabali bhakpa ndibha bhalumbi zidhi kandi okutungaga bhakpa na bhabhotu bhindieyolo nanga olumbi kulungi nanje nga

Kieyokia ninilwali nkiyaga yau yo kindia bhakizibilaga sa bwomezi nibhadhaki kebelami bhanipesie mubazi andulu nikozese mabhula gie eti nikietambilia nkumi

Injo agbokelyani akole kima mabhonga nanga sigil eti kakola kima mazinana kowa BHA a kowa aa bhaniki bhaniki ndibha kakikalo obhu sagiki sagika bhaniki akibha nakoliki nambusa injo kima ali bhinjo

Bhesu kikitungiliaga ka tapu tapu andulu dia akikipesiaga libho mabhonga ndia kebhali libho mabbena ndia abhongio kikitungaga bwile sa mbula mbula ka dhoka kikilegiaga libho injo kitandika nuwai akibhaga nabhongili kimui ndie kina kikiyembiaga libho andulu abhonga kinuwa

Endindi mbulu ndie nikigubaga ka tiko ndiamo ka mwanya mwanya ndia atigabe kindia koko kali nkibisagaku muogo hamui na bha nigubabe na bhakongo sa yambami ka mumaiso

Nkimuhabura nbhokoti minjo nti amweke miki midiaki alike naye ahoge naye bhuke bhukeni atolie ndia kituka ka gulupu njo nanga bhatwa luzu luzu bha kia luzaki dubhi ye abhuluwe kasinge omuhanise ndia kibhaga nakibhabhe kabha nantukiku

Mugaso ndialiku kobha noli na nkali moti bakubhaga na nkula kulana nanga bhatungi sente bakulikaga ka meza bagiyeri yo sente akiya ka sukulu fizi yo yo kigiye bhiyo kihalikeku ndabho tabhi bhinjo

Bhe bembezi bhenjo ndia ka dini bhakoli mulimo mamadha sana sana ka ngongwa mbili ndiasu nga somesa bhakpa loki ngeso india abhongio

Ndia akidhuaga olika noibi nesi mubili ndiako alio ka kozo ndiekina kobha notungi ndwali dumbi otadike kwe janjabisa

Ah ali sa mugaso ega sa asili sa kati kati nanga bhesu poni bhikili mamoti nanga kikihibaga ndia gbanani na bhesu na ndia bhikigbanana andiki iba ndia akigbeibe na ndia kabhugbeibe abhongi bhinjo.

Emi nibhi ka gia bhasika bhadhuwe lika nibhakibhuwaku limi nanga lim injo lika nibhkibhuwaku limi bhaso alibe ndi bha kikuwaga bhadulana bha nanga endindio lika nokubhuagaku limi injo okubhaga noli kinda nkibhuabhula bhadhuwe kolisa mili da kijungu abhe sa ki afilika bhadhuwe

Kabha ninieyoki ninilwali dumbi nkiyaga ka sipatala bhanikebela bhakinitakanku ndwali dumbi nitandike tunga bujanjabi

Kibhuegesaga bhaniki ka sukulu sa nguko na ka inji ati bhaniki bha bha bhadhote keiso bhangbeku bhaniki bhadhote keisoa bhani bhabhokoti ndibhabho dumbi bhatandika sosolia miki mindia akibha nali na ngeso ndia kabhongi ka bhadaki

Ali sa mugaso nkali na muluku ya kebelisabho zibha nti nduali sa kabhondo bhalinai kedha bhakalinai nanga injo akibhuyamba lika nibhaibi nti miyo alibhinjo na minjo alibhinjo dumbi na Kubhotu akulika nalia nagbanani

Emi nkilika nkitolia gavumenti nti bhabikise kasubbhasanyalazi ka kualo ndiasu nti nanga masanyalazi injo ali na mugaso mamadha ka bhakpa na kyalo ndiasu tolo poni poni nkitolia gavumenti nti bhubikise kasu masanyalazi bhubikise kasu masanyalazi bhubikise kasu masanyalazi

Ndia akienikanaga ka nguwa sa kalimagezi ali mamano sebhalisio ali bhakpa kabha nibhali ka mamano ka juga nibhaka gba mpete ndia agbeibe mamano bhakpa bhanamunji nakienikanaga ndia akienikanaga ka nguwa menjo sa magezi kalimagezi

Hhh ka bwile ndiako ndio okukabhaga kolai ali humula kabha noli na mikia ledio ndiako bhakupesie bhabhue ka ndabho olike menjo bhabikise kako mikia lieli oliage kekubhe na nsonga poni injo andulu lika notekani

Ya tunga kikato andulu bhatoke kwegendia kedha kwetantala ndwali biai tabhi bulema ndia bhakigiagaku poliyo tabhi andi ndwali biai ndia bhakikabhaga kwetantala bhaniki njo lwalai nibhalia bhabenje

Bhakikabha basomose gulupu injo mugaso sa sasula sukulu fizi nakisomo poni najibisabho mugaso ndia kitokaga ka sukulu

Bhakpa ndibha ka ngongwa mbili ndiamo ndia bhesigio tunga kima sa kwemeisa kedha bha bhabhobe kulungi ali bhali na ntahiya ndiabho sa koko bhakigubaga koko bhabhuwaku mikia mbagana ndia akibhuyamba